Yo fanka ndémandé éeeeh igana yakharé woutou yéré nagna dépité, a linŋo da, o khadiou ngana gni kébé, one yakharé ké ya khayini. ano farou ndiofandi. Agana gni igana yakharé ké woutou. oléf kilé, one konŋa ya danŋe, oléfou sakha tagana, oléf fofossou débéri fo khoré guéni o nafa khoré nga yéy, oléf progé wougnini sokhoyé nkhalé mana euhh <hesitation> yokou missokou yilandi, nagna juni, oléf kounŋa, angana yakharé ké khayi ina yokoun nkhayo danŋe, ana siguo danŋe kén. O kha khoumbéné khoumbéné falé, euuh féyé ngana ri voté ngana ri, okhana voté danŋa ana woré kané kénkénŋe antakha yiléné falé aséguénéya ta okhadiounŋ kébé ado okhadiou nthiro, akha khadiou nganagni kébé okha na khadiou nthiro yo. Kéyani odo <hesitation> fanka nakha. Onkhaw sagalé ntougana, sagalé ankhaw touguéné, lémounou onkhawi déné khara lékhénŋa inkhaw kharan nŋa. Kho débé nthiélandé, ogana léfi on khaw makhabanou ndo yakhanou oni i kofoumé khasso ntamou ndo kargo sou gayéy khana débé ké mouma nthiou séla, khana bi, kéni débé ndémandé gnay yo fanka ndémandé gnani kén nkhaya. <noise> Oy moula lémounou ina wassé téla djinkilé, igatélé dou kéri ogama kori o romou na ntokhomakha nŋa yéré, sélinŋou méréyé nŋéy, naboure méréyé nŋéy diokho, goumbeni nŋéy angui marana, kharanŋé nŋéy igui idémana formassiwoninŋa kounthiou yéy, ogama kori ona kougna kita démandou dinanti ogo rémmou nŋwala iga télé djinkilé. Okoukounŋ fina ndé ama kignoydé, omala gnaga ga kignénoy, sérénti débé ké anguér kén ngolé débéri, omala gnaga <hesitation> gnanoy ogam kori ona démandou nkita oga tokhini o débé gnimekhoté oga golignanŋa oga fossironoye dinanti ogadaga dou kéri dji nkilé. <noise>